Ntak toz zi yalnabana xa nak yalnaba xa nak mdo roba mda yalnaban, mbay xa nak mdo roba kiba za or mzyn wiz kibzey payeo nzo thi men bi nzo thi men got njwi'nuxa men plopa o njwi'nuxa xe ndon njwi'nuxa xe ndoro xobna njwi'nuxana chokuan nkenun nzinun entonzes zeba nchelasxa tya kib yalnaban chana pernak prob biy prob gota cho zi men narozos naxe nchakxa ze kibxa yal naban chanmen, mbay xe bak yalnabana na ndablo kenapney ndablo jwi'ney xanak jwa'n naban nda yalnaban lona na ndablo lazlon ndablo jwi'ney ndablo nkenapm ndablo lazney ndablo na tatidney na toltaney na ngen kuan tak ley nak yal naban lon leta ndeke yal naban lon taka letey tyz nabana letey nak mbi ze nzo mbi ze nchun letey naze nzo jwa'n jwa'n jwa'na na ndablo kenapna yal naban la yalnaba zena akta tiney gabna nzo zi palad nzo palad ntoxa yalnaban naya na ndetiney na ndena mi teyia popa mi'ba ndobre per tyz ngenta yalnaban pues kenkuan zyn li mi'a mbay naze jwa'na na kenapna yalnaban gabna na na tatidney nzo prob mbi prob ngot ncho chokuan ndyakxa izyore naze ganxa nkibxa yalnaban chanxa ganxa ndotoluzxa yalnaban chanxa jwa'na na ndablo kenap ney mientras mda xa nak mdo robey nkenun kenap laztoney jwi'ney nabeza keten zipta gob ndaza dis nkenun yalnaban lo izyore'a. Payeo nabenta naya ye na wiz zeba nzo yalnaban thidi gob antalexa wiz mzyn nzin nkibxa yalnaban lon pues a tyaja a tyaja mke bexana tyaja mbroxobna lo yalnaban chana pues nu na jwa'naza nun ndablo nakna thi men nden lo izyore ya tyz or mtanxana nexa nago go- go jwi'o yalnaban gokenapo yalnaban na nde ndeo lo izyore par tatioy ndota linuoy par kixlao par lota kugo len xomod rid ndabo loney, jwa'naze nana na aktatin yalnaban thi palad gabmen na ndob thi palad tiney na jwa'naze kenapney na zipta gob ndaxey nde lo izyore jwa'na nak yalnaban chana.